وأكبر حيوان شفته كان الفيل وكمان شفته بحديقة الحيوان كان هاذاك اليوم يوم جميل وكنت متحمسة إني أزور المكان، يوم شفت الفيل اندهشت كيف أنه كبير حجمه، كان قاعد في منطقة خاصة ومثير للإهتمام أنه يشرب الماء من الحوظ باستخدام خرطومه، لحظة شفته لحظة لما شفته كانت مرة رائعة.